Cheddar, mozzarella, gouda, parmesanu, brie, camembert, roquefort, gorgonzola, feta, quesu cabra, manchegu, emmental, gruyère, ricotta, mascarpone, provolone, quesu azul, quesu frescu, quesu crema, quesu cottage, pecorinu, taleggio, halloumi, cotija, quesu Oaxaca, queso panela.